जंगल के आवाज मा हिया पक्षियन चा चाहत। झरनो का बहना, तैनी का छटकना और पत्तो की सरसराहट जैसी आवाज होयत है। या बहुत ही मधुर होयत है। जंगल के आवाज ब्रह्मांड की सबसे मनोरम ध्वनि में ते एक हुई शक्त है। जंगल में रात के समय कीड़े मकौड़न की आवाज आवत है। और दिन के समय पशुपक्षियों की आवाज आवत है। जंगल मा या कई जंगली जानवर और आम जानवर एक साथ रहत है। जिनकी आवाज सारा दिन आवत है। ये आवाज बहुत ही मनमोहक होवत है।